جدو میں انک پنج بارے سوچدا ہا تاں کجھ چیزاں میرے دماغ لئی آون لیاں بن جے۔ پنج اک انک پنجابی دا شبد ہے۔ پنجابی سبھچار وچ انک پنج کئی طریقیاں نال مہُں <hesitation> وہ مہتوپورن ہے۔ پنج تت جو قدرت دے پنج تتاں نوں درساوندا ہن، ایتھے پنج ککار وی ہن۔ جو سکھاں دے دھرم دے حصہ ہن اتے یہ اوہ پنج پرتیک ہن۔ جو اوہ اپنے دھارمک جیون وچ <hesitation> پہن دے ہن۔ اس دے نال پنجویں کلاس نوں وی پنجویں جماعت کہا جاندا ہے۔ انک پنجابی سبھچار وچ دنچریہ اتے ادھیاپک نال جوڑیا ہویا محسوس ہوندا ہے۔